So ngoonga Alla min mi wanaa boowɗo defu sanne koy. Kaa, no njiirammi ɓe ndefira nii kaa, <hesitation> a sahan faa ɓennda nii non. Sabi ɗun huunde non saheteende. <hesitation> anndal an min ka, nii woni hen faamu an.